Jensilarning kichik cho'ntaklari borligining sababi menimcha bu oldindan tarixiy tomonlama qilinganligidan va hozirgi jensilarga keladigan bo'lsak, kichik cho'ntaklar bu zamonaviylikni bildiradi. Bilamizki bazi bir jensilarda kichik cho'ntaklar mavjud lekin ular shunchaki zamonaviylikni ko'rsatish uchun tikilgan hisoblanadi.